المطبخ المصري أثرو فيهو الأتراك شديد وبرضو الشوام وده مع حاجاتهم الخاصة خلق تشكيلة جميلة ومتنوعة لكن عندهم أكلات قديمة لسه بيحبوها ومنتشرة كتير زي الفول والطعمية والفطيرة المشلتت